Waa ake comme nag nu moo xàmmee doomam yi, walla doom yi ni ñoo xàmmee seen yaay, ñoom seen jooy mooy tax fu mu mun a nekka su doomam jooyee dina xam ne bii suma doom la, mu ngay jooy palaas sangam, walla time nàmgam jot na nga dégg mu jooy. <noise> Doom tam foo dégga yaayam jooy na xam ne bii suma baati yaay la, moom depuis depuis mu nekk xale mu ngi si loolu noonu du dee dem fenn du dee dem fenn so dañ dee mun a xàmmewante, suñ jooyantee ngay yëg ne su doom yi jooyee na xam ne suma yaay mu ngi nële mu ngee ñëw, walla doom yi yaay bi su joyee na xam ne suma doom mu ngi palaas sangam, si leen di mun a xàmmante si diggante jooy. Ganaar daf dee mun a xàmme si xet, nag daf dee mun a xàmmee si jooy. Bëy, bëy tam ñu ne fu mu mbeyee ñu mën a xàmmee <noise> bii suma yaay la, sound bii suma yaay la, jooy bii suma yaay la, nga gis nag mu ñëw jege di fóon yaayam, di nàmpa. Yaay bi tam fu mu fu mu fu mu dégga doomam jooy nga gis mu daw di ut, nga gis dafa ñëw xeeñ ko, jege ko, nga xam ne bii ñoom ñaar yi ñoo ñoo jurante. Waa emuñ c'est que nag daf dee ponkal, <noise> nag daf dee ponkal, so daf dee neex a xàmme, bëy tam dafa tuuti, so ñoom ñaar daf dee mun a xàmmeewaate nu ñu emntee noonu lañ dee xàmmewante.